Laha gny fivoara, tsy maintsy misy gny fagnandrama. Laha hatao am gn' olombelo i fagnandrama izay da tena manahira. Fa laha hatao amin' gny biby, ohatsy, <noise> gny voalavo satria gny voalavo mitovy am gn' olombelo gn taovany; <noise> da tsy mampagnahy avao mieritseritsy azy.